عشان تنظف الفرن اولا امزج كميه متساويه من الخل وصودا الخبز مع شويه من المويه الدافئ لين يصير عندك عجينه سميكه التطبيق حط الخليط علي الاوساخ والدهون داخل الفرن وخليه لمده ساعه اواكثر بعدين امسح الفرن بقماش مبلل علشان تنظف الاوساخ زين.